Onong kwam imo daghum owobha tara ham onong ododok arang e oyong ibinokpabi eh. Tara vaa pam, tara oka kwam, tara vokapam. Madi wah otte kwam ono peh ogbak mann bii teh moham ojora kwa ibinokpabi e. temann biship mo wobha mah. Khewosi mah moh wop mma onong kwo omu yak mana azim ode. Waa avaar aben bah ayak mann azim bekwa bhaghi innam akeri obi oh ivaa mbana beh otte haaham. mosii beh beh naa kwobha yan aruha akpen o? Teh mo teh beh obok e. kheri ogbanaka kwam kwo oni ma ode, sa agbuha ani man ade moyinre anaong mann. Even ogbanaka kwa mann kwidide dah agbuha nimaan ade mo yireh orang mann nwani mono ham, mono osi yan ocha otok o? Abi nsoma agbuh ozom eh. Nkeri bongha okeri sister kwam owop keh ogbanaka kwo okka-kwum ozora akka kwam nnam. Ghe eyangha kho oboro osii tara mann. onang mann agbuha, akerr mann heden cha akpen pamar adeh. onong hode kwo vaa okeri maa oyak manah azim hamman hakpen ohuri beh mo phennmam khi ibinokpabi opheh onong kwa ovaa okeri man khode e. so manann manann boh oham oyaghin nwa. maman arang oham oyogbin nwa e but ibinokpabi ghe woh oham oyagbin nwa e. ibbinokpabi obenibii onong kwo obhe nnam khaghe, mando kwa osima akpen porh ochana ororo e. so hewasssi maa moruhi mah onong kwore mann obro ben mann bii eh. masiyan asii manda oh? A. ma siyan ma? Man khode moruha akpen okaka pah.